بحاول أتكيف راح أستخدم شموع، ومصابيح زيتية لظو واطبخ على نار متل الأولين ممكن أتعلم طرق تقليدية للعيش متل الاحتماد <hesitation> على الشمس، والنهار لشغل، والليل لراحة وكدي يعني.